Kaam e yee we be wa beb gaa gee ga sa bo loo ga naka tee sabolo wee a wawe isi soksen ka tee e wa beeb bee boo e ma fottee saren nan isee'an beeb bee ma e puki amma ka r nyw'an pee nan gat kilin den pat e sabolo koo ken e wa pee e sabolo don ban pee pat e boot bebbee beb tebe ga wee waa samen sabolo bee samen ko nya-pat bee donan we woran nee e donan woran san ga pat e ma samen soo amma e bee wa beb ga ko woo leb beenen da nyaka maa ma tee leben karan isi den a bewa gee ga kami soksen valle e mii hupee wee bee soksen nya mii, mii bee soksen kong pee pen boo den gaa ai tee kam amma e yen wee wa ga'an teebe ga sat tebe amma e nyee bebbee tee ga sat ree tee don koo ya pat wo'o wee ma yak sen jum je kan we a tommenan toh beb be ga a fat-ti woo yek sen woo jum so an wee puki leeka ran nee pen tom deen kenan an wee mi'an kana peen ban e sat ran nan non gga e ye'anee kaa st bo den e sat-ran dukummée hmm e wa gam don be sam, e waa sabolo tee isi bu e sokse ree sabolo jee pat e sokse e sabolo wee mi'an ga pen nan e ma naken sabolo ka ana tee so an ga tebee.